To, bi ye pò dakɨme mùn sosey nɗin yɨl nyi ɗo, shɨ cɨni mwa gyi dung-dung. Dok nti ɓe yiar kɨ mbì cɨn-cɨn mwa shɨkèt-shɨkèt. Ɗang ka lak-lak nyi, ɓe kò ye pò dakɨme mùn ɗo yanayi kɨ jep mwa jɨ mwa sit ner kɨ mbì shwe-shwe mwa. Jep mwa pò shwe kɨ bi mwa mpì ye yɨt kɨ jɨ kɨ waye mwa. Ko ne kɨ bi ye yɨl po kàt kɨni kɨɓut ɗi, ɓe nyi ɗo ne jep mwa dɨm mwa sit ner kɨ hali ce. Ner kɨ mbì cɨn-cɨn kɨ mwa, ko ye mwa po cɨn kɨni mwa. Mwa pò cɨn kɨ wat mwa, mpì mbì shwe-shwe ye mwa pò shwe kɨnɨ ɗa. Dok nti, ɓe ka yɨl mwa kɨɓut ɗɨ ɓe bi ye mwa nang tè mbì shwē-shwè kàm-kam mwa, ɓe dok jep mwa pò shwe kɨni sosey ka. Ko mos ma, ɓe go kwan-kwan mwa gak. Ɗang ka lòk-lok nyi, ɓe jep mwa pò shwe kɨnɨt kɨni ɓang. Mwa pò shwe kɨ yɨn kàm-kam mwa ko ye pò ɗap kɨ en mwa mwa. Ko tùnani kɨ mwa kɨɓut ɗi kɨ canja. Ko mwa ɗar ka ar mwa, ko mwa ɓam kaya kɨ gurm mwa, Bi mwa po cɨn kɨnɨ ka lak-lak nyi ɗo, <hesitation> akwai bi ne mwa ɗàp. Kɨ lok ɓe mwa jɨ mwa ye gha gurm, ko mwà met ko mwà dɨm mwa tong kɨ gha ka pi ce, ko mwa la shal shɨk. <noise> To, yɨt kɨ jɨ kɨ bèt njè mwa, <hesitation> mpì tòng komeye, ne mun kɨnɨ pa ce mwa nyɨl ɗo ɗa. Lek mwa pò faru nɗin kɨ yɨl. Ka lòklok nyi ɓe kèn mbì ròt-ròt kome je funu mwa jɨ mwa te ner kɨni, ɓe bi ye warng ɓul ner kɨ bi ye mu pò kàt kɨnɨ ka tòng yɨl ka lòk-lok nyi, nyi ɗo lèk <hesitation> kome mwa nang tè boko haram. Kòmèye jɨ ko pò shafe funu. Ɓe shɨktòk kɨni fara, teni ɓɨltanɨng mwa kɨ ngò mar mwa. ko Watò bi kɨni kɨt kake o nè teni mù ka tòng zum ka zaka nɗin yɨl ka lòklòk nyɨ. Ɓe, bi ye pò cɨn kɨ mun ɗo ɗa nɗin yɨl. Mbìse ɓe wàk lok ɓul, ɗang tòng zumɨ nyɨ ka yɨl ka zaka. Ɓe nga leng teni warng kɨ bi kɨni, <hesitation> Mpì ye jep funu mwa ka lòklòk nyi, ɓe mwa pò shwe kɨ bi ye pò cir kɨ en kɨ mwa mwa. Mwa pò cɨn kɨ bi rit ka mwa. Nyi ɗo pò lè kɨ mwa ko mwa dɨm mwa te nyɨl, ɓe rayuwa komeye ɓe bi ye pò dame mùn kɨɓut ka ɗin yɨl, ɓe tong zum gyi ka zaka. A dɨm ka pi nyi ɓe fwot ngwa mwa po lek kɨ ngò lashi mwa ɓe lèk adini kɨ sit. A dɨk ka pi ce ɓe lek kɨ bɨltanɨng mwa kɨ ngò mar mwa. Mpi komeye pì mar mwa. Kowe pò mar kɨ mar ka lòk-lòk nyɨ. Dok nti ɓe gurm mwa yal ɓe mwa po mar kɨ mwarɨ ka. Ngò mar mwa lok gàk. Ɗang ka lòk-lok nyi ɓe kowe po mar marɨ. To, ɓɨltanɨng mwa pò kàt kɨ damuwa kɨ mwèn kɨ nlong kɨ mwa, mpì ko mwa kat mbìse mpì ko mwa sè kɨ nlong kɨ mwa mwa ɓang. Ɓe pi jɨ kàm, ko gha lap, ɓe mùnu platu ɓe jɨ kake kɨ bɨltanɨng mwa kɨ ngò mar mwa. Ko dung kɨ yɨl funu mwa ka lòk-lok nyi ɓe kàt tòng zum ka kyet-kyet, ɓe yɨl mangu mwa. Kɨ bokos mwa, kɨ barakin ladi mwa pò tòng zum ka, ɓe mpì lèk kɨ ngòfwin sakani kɨ ngò mwar mwa, kɨ bɨltanɨng kome mwa pò lek mwa. Ka lok-lok nyi ɓe mwa cir mwen kɨni kake kɨ ɗàp kɨ gùrm mwa. Mwa jɨ mwa ka gha ɓe mwa ɗa gha, ko mwa la shak shɨk, ko mwa la mbì lek mwa. Ɗa ɗò nè pò dakɨme mùn nɗin platu. To, ɓe a ɓang ɗò jɨ shafe kɨ pak yɨl mwa ɓang. Ko zamfara mwa, kɨ kasina mwa, kɨ borno mwa. Mwa ner kɨ kɨ lèk komeye kàng kɨ adini ɓang. Ko lē ko yɨl pò tong zum ka. And ɗa ɓe nyɨ po lē kɨnɨ ko go ye mwa ni te ko rit ko ɗu jɨ ko mwa rayad kɨ tòng funu, ko mwà le ko tong funu nyɨ tong ri-rit ɗi, mwa ɓe mwa jɨ ka. Ɗo nasara mwa kome mwa nyɨl mbùtol mwa, ɓe mwa pò ròt kɨnɨ ko ka ɓe mwà làng sar mùn kake kɨ yanayi kɨ tong. Ɗang mpì ken bi aha nyɨ mwa pò lè kɨnɨ ko mwa jɨ ko mwà làngsar mùn ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe,